Jazz, flamenco, vallëzimi i sallonit, merengue, foxtrot e vallëzimi klasik indian. Ktò valle shpissu jandë të lidhura me kultura e tradita të ndryshme, të sjellë një trashëgimi të pasur artistike.